In fian mi tìi an jiséilin, an sak em em tìin an i a. Tsoan tsu mi zìi nga atoan achén kát tsu, an lau midang aya, an lau takzógnan, an tìl kélákan, an vatak tìi ngan kan damdóik mang tika an umve tìin an i. Tso mi damdóik mang tìin tìi tsu an pal lau na tsungin achén atoan an tìk velv lau avang kan, an lau mang rú tika an damdóal tìi na, ba sì tù tsu afer lau in, an takzatana txa lau a, <hesitation> tsoan kami, kami an in kél, an va in kél na akan, an ma ni lau tùm tùm bidang an atim dang zógtetan emo, an mi xìng dang zógtekan, an ka an afer lau em em in, an atlut, an kan, an takzógan ni ipón atlut lau, atlut lau pávek, zé lani ka mi in kél ka, tsoan tsu vang tsoan tiang drugs mang tìi tsu, <hesitation> sorkar emo, mi puite pon tùm man pom lau tùr ani a, tsoan, an lau mang rú tìa an txada ni ipón, tso mi in kél atoan tsoan, an nu tsoak xì emo, an saspen xì tó txín ani a, tso vang tsoan man lau txam a txaa ani.